Ñande fof, mbeɗa waawi yahde hakke taaɓe ujunnaaje ɗiɗi. E nder yontere fof, mbeɗa waawi yahde hakke taaɓe ujunnaaje sappo e joyi.